A nafaa warta baake biriŋ aa allah yaa tin'naa anaati bare kunuŋ man bankoo soto mbitaa itela kaa ibe waafiroo la ilaa bitikoo kono ŋaa loŋ ko ňiŋ lebe waafiroo kommu nkoo n'naata niŋ ŋee karafa nan dimbaa tiyoo mbukaa afaŋ karandi niŋ naa soolatala yaa dinna niŋ maa tara ibulu ŋaa fole bare biriŋ allaah yaa tinnaa allah yaa teemaaroolaa tanka foo bankoolool naati ndahaa ta a nafaa warta foo a tambita bare bii ňiŋ dassi fulandiŋ muŋ bee mbulu moo maŋ loŋ jelu lebe mbulu foo nii nfaŋoo ko moole ňiŋ lebe nte bulu yee miin soto ibetaa a maaboo la jelito soko ni ibe dookoola ha woo naafaa warta baake de haa.